Misy olo zay nahita fomba hivezevezea da <hesitation> umm ohatsy - ka ma- amin'ny bicyclette amin'ny moto, ee hafa koa i laha mitily mahita fomba hitilia ambony engy elana amin'ny embouteillage